<noise> Misy- ye misy fitafiana manokana tiako anaovana ao ohatra ny fanaovana velon-drirana sy lobaka ary akanjo mafana sy ireo izay mety hiaraka aminy satroka ohatra, ao koa ireo kiraro famataran'andro.